طبعا عشان انه يتعلم لغة جديدة لازم انه يمارس اللغة وما يستحي ابدا مهما كان مستواه سواء ضعيف ودلاه قوي وكمان يشوف فيديوهات وكتب وجواميس في في اللغة اللي يبغى يتعلمها وبالتدريج بيتعلمها ان شاء الله وبالاول والاخير حب اللغة اهم شئ.